﻿Se como justo mbaeti aja akaru restaurant rupi ani mbaeti vi aja tembiu ikavigue aeka restaurant jepi rupi <hesitation> kua yande se condición mbaeti ombo permite se jaera ajavaera tembiu jau restaurant rupi jaeñoma akaru amuape tembiu abae supe yave calle rupi ani opaeño va misisiva jau mbaeti aja restaurant pe akaru <hesitation> hasta kua momento rupi ai rambueve mbaeti jokua sembo gustavi